सूखा समय मी एक किसान रूप मा अपडी फसल बचौणू उपाय इन कलू की बरखा पाणी थै इक्ट्ठा करलू जैसे कि वे पाणी थे अपडी फसल मा उपयोग कैर सौक सिंचाई तरीका ढुढलू। और इन फसलों चयन करलू जूं मां पाणी जरूरत कम प्लाडली।